<noise> Identifikasi kelemahan alien, perisai energi, menggangu komunikasi Alien, kerjasama no hatoli Alien, manipulasi gavitasi atau waktu, pakai Alien yang ditangkap, pengaruhi mental alien no skala pengukuran matua, tukan beberapa pengaturan untuk memastikan.